Scì, sens'atro a diventa ciù compricâ soviatutto se invegiando ad esempio emmo de mancanse tipo no se mesciemmo ciù ben, femmo fadiga à camminâ, giamminemmo se gh'é da fâ e scæ eh scì insomma se peu invegiâ ben cianin cianin ma sens'atro reespetto a quande s'é zoeni a vitta a l'é un pö ciù compricâ.